Am kalau mae kastela <hesitation> am an rise ma ifi ya kaik ai fada mue esa kastili weli tewa ka ada he lewa am hae fida tuang nyi wa tafa an tak toi ni wak'ta fa am tek siefu te ka'ra wii'li cef am ese. am ese cef am so'ak kra am sok'kres am leku'loyo sampe suara es nem ara es nem cef baru am ali, am ali huaw hua mae am muna kolak hu'wam goreng rati <hesitation> huwa newak se goreng ra am am safa fela. am safa fela am goreng kastele miuw wa adam ra kuban te, hua am safa ra fela la goreng am ra esa ni ne kastele miuw te ta kolak ra saja ni huwa am kolak ra <hesitation> am loyo am sawa'ha am bo'loh sifu, am bo'loh sifu, am el sifu, am ambo sifu, mi'mi baru ambo'ra kolak baru am ae, cef ne hua ame ma bangka la am loi am nis. Amil bangka la ka'rananim, am hil el'loi am tete kis'nem- kis'nem baru am ley watafa am susu ra, am susu ra loi am uti wa wan ne am fo tu am fo tu cef tu ai'nim am el belar luti luti am hapus sifu sampe bangka me le bouto no. bouto no ame sifu am ese nu faya cef <hesitation> huwa se re huwa serabus ra, sera bus'ra wa- wa am goreng ra am safa fela he, <hesitation> am safa fela am safa fela ma fuli hel'lou se bolo bangka la cef- cef cef mo sifu se bol'lo ai'nim- ai'nim baru se goreng ra baru mai.